Ël ciat s'a sta bin o no a basta guardelu ënt i öi e guardeie la bura, tante volte a sun malavi e al an i öi pien dë cracia opüra al an la bura drita opüra a perdu anche la bura e a volte al an co mal a pìu dë malatìe gravi ch'a i manda a möiri cum ad ezempi la leucemia felina